Fomba hanamboarana sakafo tahaka ireny amin'ny tragno fisakafoanana reny zao an, raha ohatra ka hanamboatra antragno zaho hezahako fantarina alonga anaran'ny hanina iny hoe ino an, de avekeo zaho an, mizaha internet an, ahafantarako hoe karanzao ,togno aby si le raha ilaina de vidiko an miaraka amle fitaovana ohatra misy tsy ananako ilay fitaovnana an, de karakaraiko amjegny izy avekeo.